دا کلیمه د داسې ځانګړتيا لپاره کارېږي، چي څوک دروغ نه وايي، فريب نه کوي او رښتیا وايي. په بله وينا، رښتينولي د اخلاقو يو ډېر مهم اصل دی چي د حق، عدالت او صداقت لارې پلي کېږي. <noise> مثلا: ماشوم چي کله څه تېروتنه وکړي او خپله تېروتنه ومني، دا د رښتينولۍ نښه ده. يو سوداګر چي خپلو پېرېدونکو ته ريښتينی مال ښيي او دروغ نه وايي، د رښتينولۍ نمونه ده.